Ju parru l’italianu e macari lu sicilianu. Nta la me pruvincia c’è n’abitudini strana ca nun si trova nta l’autri pruvinci siciliani: parrari nsemula italianu e sicilianu nta la stissa frasi. Mi piaci parrari sicilianu pirchì è la lingua ca parravanu li me’ nanni e mi ricorda quannu eru nicu.